Laha ohatsy zao ka hoe mana <hesitation> hôtely na hoe restaurant zay avao, ka hoe fa- fa mandray s- hany fa- fa vita regny zany ao, de gnahy zao atako ao: mangalaky yaourt aho, mangalaky reny cacapigeon fa vita am’sachet regny, chips a. Mangalaky ohatry koa zao hoe te hanao pizza de hoe te- te ha- te hamarotry pizza aho de fa regny alaiko regny, fa satria regny fa vita.